Nuqaqa kusisqa kashani fistakuna achkha kan kay kampuy larupi.

Mana yachasqaykuna tapunapaq, rimanapaq, uyarinapaq, wahanapaq.

qasay mit'apiqa tiyasqaypi, aswan chirin